നേതി തേക്നോലോജി ആദരിത പ്രപന്ഛമ് ലോ, മോബിലേ ഫോനേ ലോ, ലപ്തോപ് ലോ, സോചിഅല് മേദിഅ, ഇന്തേര്നേത് അനേവി, മന്ഹ ജിവിതമ് ലോ അദ്ബുതമയേന മരകുലു തിസുകോ വഛ്ഛയി। കനി, നിരന്തരമ് ദിഗിതല് പരികര് അലനു അതുകോപ്പോ ഹി ഉന്രദമ് വല്ല മനസിക, ശരരിക, ഹരോ ഗ്യനികി ദേബ്ബ തിസ്കേ പ്രമദമ് കലിഗി ഉന്ദി। കബതി നിദിശ്തമയേന കലനികി തേക്നോലോജേനു ഉന്ദി വിരമമ് തിസുകോദമ് ഏന്ഥോ അവസ്രമി। ദിഗിതല് വിരമമ് തിസുകോദമ് വല്ല കലിഗി പ്രയോജേനലു, മനസിക ഹരോ ഗ്യനികി മേരുകുപരുഛുത। മന്ഛി നിദ്ര കോസമ് സഹയ പരദമ്, ശരിരിക ഹരോ ഗ്യനികി മേരുകുപരുഛുത। നിജമയേന മനവ സമ്ബന്ദ അലനു മേരുകുപരുഛുകോവദ। ഉപ്പദകന। തേഛ്നോലോജി ഗത്തിക അതുകോപയേന മോ, മന്പനിതിരുനു പ്രഭവിതമ് ഛേശ്ഥുന്ദി। അപ്പ്രയോജേനമയേന സോചിഅല് മേദിഅ വിനിയോഗ അനേ തഗിന്ഛുകുന്ദി പനിമിദ ഏക്വ ദുര്ശ്തി പേത്തഗലു തമ്।